Bendye ɓa misnu san dye migayi bobo snu snum yna, snu ɓa mi. Snu ɓa mi da snu, mi rere mi ga yi ɓabo snusnuyim, mi ya dna mi kate mi rere ɓona, ere wo bmya wo kpmya za ɓoɗo ya, ere, midye ɓuɓu de ere ɓoyi. Ko wani gwyengo fe hna midye chni sa ma ere rege fefe mi ga re re ge gnam kpe mi bwabwa yim, miga chi ga erere mi ga kureshni, mi ɓinayi ga da kufi, mi chnipo ga da bese, ɓoɓo mi gas nu yna ga dna tso ko mi ga ba pa nu, he ga dye shna mi ga kpmi epa hna shnadye ɓami yna, kuma mi ga wo ɓodo shnam, mi gar ere bo mi snu miga snu yna hna. Misa ga yi ɓoɓo snusnu yim, ba bare he dye mi yashi miss nu duwa fyee nyi. Mi ga ɗo dna mi kate ma tswashe mi ee epa la ke mi snu dawa mi sakni gi tswashe aɓondye dna mi wyegu lo yna mi da gi wo knisa ɓo dami gbma, e mi sakni gi tswashi sa dododo ndye mi ga yi be snusnu yim ndye mi la kureshni, hnila eknisa gi tswashe mi ga yashi, mi ga lo chi wnah, mi chni mi mue ɓo, mi mue ɓo mi dna aɓo wye miga snu aɓo bi, ge mi bwa bedyi ge e midye tugo na mi ga dna aɓo hna wye, sa dododo ndye de ga do mi wyegu mi ga gni ma ka, miga mne ɓo beɓi yi mi gas nu gi mi nyigo ynana ko miye ge minyigo wo snu ynana, miga dna ɓo hna wye, ndye ga yi ewonu, ga yi yi chi gnu do yi snu duwa, yi sakni ti tswash nu ko ga yi be ge wo snu ewo nu mi ga dna ɓo hna wye. Ɓo du bayo, wa eri do snug a bmyam mi ga dna ri hna wye wo ga zhi ke mi gna shni he gas nu yna hni ke ma wuwo dendye mi kpeye do mi dye tso yna mi snu lo, miga yi ɓo snusnum, bo mi snu miga de ɓo wye dna, tugo tu ema abi ɓo ma bi ɓazhi zaza yi wo ɓo tswashe agi wo yna mi ga dna ɓa wye kne za hni tswash gi woyna bi na, za hni tswash gi wo dodo na, za hni tswash gi wo zogo dodo na, mi ga dna wye mi ga dna wye, ɓa ga zhi, sa sa bag a zhi pi ge yna, ɓo tswashe a wo mi yna mi ga gna bay a zhi, wo, mi wo ɓa ɓo, shna ɓa gas nu yna shna ɓa ga da zna yna, tu e ezna nyi tso, ndye ma mue dna midye wyegu yna sandye ma da snug e yna mi ɓoɓo snusnum ge yna mi ga da bo hna ge ɓa shna dye hna lo. Miga da po wori hna, ndye galo yi ɓoɓo snusnuyim, miga dnawye akuyi bedu azaa. Anyigbonyi ndye ba pepio yna, za yon dye mi yna shi bwa mi gab ma wo da ge snu yna na’ miga dnawye zakamata mi bma wosnu dna sa hna lona domin bobi pedo, bobi gayi eze dehna balon ega yi za de ha balo num, a za be nyi shi (yi so) ka gna yna, mi ga fa ba nyi ke mi lo azanyi endye yi ɓeɓe yna, mi dnawye miga snu nana de bena, mi dye sa mi ga yi ɓoɓo snusnu yna wune ynacha, miga snu nana de bena, mi dye sa mi ga yi ɓoɓo snusnu yna wure yna cha, miga yiɓo snusnu mi ga da snu mi ga mu ɓo, ezhi endye mi dna bo hni, mi ga zhi ɓomari dodo ezhi bona, mi ga mu bo mari dodo mi zhi ezhige na mi ga yashi mi dnawye lo, a bon dye gab ma ge ezhi ezhi ke wo ɓwa latu yna, mi yashi mi dnawye, mi ga dododo dnawye ndye mi dye wye mi yi wo zogoyi miga ka ma ta wachi de miga lawo peta yna hni, mi zhi ɗa po miga do dede hni so aɗo hna ɗi miga ba dnawye shni hna lo kuma ndye miga dye wye mi yi ɗosnusnu yim. Esa dodoyi mi gay a wozhi dna mi kate wo, e kate nubu ndye wori gnape mwa aga chnignudo fe hna ega gna dugo hna, dugo ekate mi go dna ma foto tu ndye enage mi dye a ɓo ba da zna yna wye ke mi tu a ɓomu ke be bo hna lo, sa dododoyi ndye ena ga yeyom, mi bwa mi beta da yna la shi bwa, mi do etso ndye ba giyi a a za tnu tnu lo yna ko ɓa do ɓo yi aza logna miga wnuda gbma gbma gbma mi dna wye ndye ɓo dege yo nu midye wye, ga ɓo mi dye a foto ndye fe yna wye nu hni dye mi ga dye wye ga mi tu dendye ga wye foto wo da zna ke wo wna a za ɓesnusnu yna nu to abo hna bi mi ga yi besnusnum mi gay a shi mi snu abo dye hna bi lo sa dododo miga yi beswu snu snuyim, mi snuda sa mi iya mi sa wyi dna ma nukodo za. Mi gna ba zhi yi sa bwala mi muko do z aba ga zhi bag a zhi yi gas a bwala, eyi bwala tso yi iya ya ynadyi snu, yi ga ynadyidyi ke yi yazhi yi wudo ɓo, mi iya mi ɓi mi nukodo hna bo ɓo bi da zna ezhi hni ɓo na ko he w obo emi tugo lo na, ke mi w obo bi ehe tugo na, ye jnido ba yi wnudo ɓo yi gna to bo ma woe he tugo yna hni ya ezna la nyi, bo ma wo he tugo yna hni ya peta la nyi ndye yi ga da gi do lo, ndye ga yi yi snu ewo dege nu, yi ga dna wye ɓo ndye kama ta, bmya dye yi snuyna hni, bendye ebmya ge yi snum yna hni, ndye he dnawye lo than, zaza ga la zni, he lo abendye ya ɓe mu yna ha ga lo dyibi ge he snu esa ndye mi ga yi besnusnum yna hna tutun mi nukodo za, mi sa wyi dna ɓe a ga zhi, yi ga zhi yi sawala ɓe mi snusnu mi ga snu yna hna.